कम्पुटरके मुख्य भाग निम्न प्रकारके हैँ। जैसेकि किबोर्ड, माउस, स्क्यानर, माइक्रोफोन, वेभ क्यामरा, सि.पि.यु., मेमोरी, मदर बोर्ड, मोनिटर, प्रिन्टर, स्पिकर, हार्ड डिस्क, एस.एस.डि, पेन ड्राइभ, मेमोरी कार्ड आदि।